Nsu a wɔbor dze minnyim bor. <noise> Mosuar meyɛɛ bi a dɛ nkyɛ mosua naaso <noise> mennhu osian mehyɛ nsu ase a <noise> metseetsee. Nna "bicycle" de a ɔyɛ daadepɔnkɔ dze eno mosua ka. <noise> Mosuae na mowɔ bɛyɛɛ mfe esia mfe esuon na odzii bɛyɛɛ abosoom ebien ana muruhu ka a. Osiandɛ na daadzepɔnkɔ n' ɔnnyɛ me dze obi mo hɔn dze a ntsi enya sika a na ekotua na wɔama etwiw bi wɔakyerɛ w' ntsi mber <noise> a odzii ma medze sua nye n'.